Fokagny lahy olona ambadika ndr- ndreo ko zegny eh, ino ma zakainy izy nao raha nizakainy andreo taminah? Eh, anao zany hono sady sy manara-damôdy eh, sy mipôzipôzy eh, sy mahavidy lamba hindesigna fety eh, zany aby anga ka zakainy zareo nefa de olona ambadika anao kô.